Ra hoe sy mainsy amakivaky ala mikitroka dia hongora longany zaho a, hiomanako agnatin'izegny sy mainsy mitondra kiso zaho <hesitation> anapatapahako zegny raha mifagnegnagnegna aminahy akegny, de lampy ndraindraika mo arô mizina agnatin'izany de vilany a andrahoagna de tenty koa ohatra.